Jää kie’ dsel xa la kú my móó, la kú my tó’, la kú my tó’ ti kuⱥ’ la kú nɇɇ, mangola kú jy mý tó’ jïï’ jy, kie’ dsel xa Kö’ my tó’ tⱥⱥ, my iá júú, my jïï’ e nɇɇ my mýý, mý tó’ roo nɇ, kie’ lajy ro’ jmⱥ kíe’ la kú my tó’ ti kuⱥ’ ro’ e lyn ga jná e e jmá ga kiä’ my móó.